Ireo fanatanjahantena tian'olona ao amin'ny fireneko ny mijery azy dia ny foot ohatra, ao koa ny rugby sy ny basket izay tena ankafizin'ny olona maro ny mijery azy ary koa ny volley ball koa tsy amban'izay retraretra izay.